Pasa ti vi tsue kane pa tsiar pio, tenau pa ka vahots tsei nor pio, tsuk ko kai nor pio. Taim nene pa vapaka tsoe tsoe pio, ke tsa nan nino pio, ko vets sisio na vene pa ar vati. Taim nene nao nu ka vets as-vets as nao atsi ti vui to kikiu nao, kaovo ka vai vahots ei nao pio. Tsa kiu koia tsa tsoene. Ti vape upas vei tonoma ka vets ar nene, tsetsiakonu ama tsi ar pene ka vahots ene pene. <hesitation> tsa nanao ka vets as amiati, ka tso korai nao pio. Kiu sakor a kam buar, tsa vakes tsiako vaonu veni, a tsi ti pi upas vei, kita te voanapo ubam tea tsa tsetsia kora ma tsi ar piar kor vets akuk kore nor. Tivi kora Ma bero ar baovu. Tsi vets as ati ka vahots sako rane pa ma ar pio. Tsa na ka tivui tsoe keane tsema nao ni, kene tsoe nats kara nao, tsa nao, vai tete buar. Ar nene me avema vaon tsara de, tsa dei, nao vuts sasama kes sanane pa tsi ar vati. Kene tsoe baim! Ane to vahot avoan, ar na tate kita te voasasa na vei. An tsa vavahots noma ti vui, <hesitation> ean pakua tsa pe tavuts mama dono em, ta tsoe kavuan miati ta tsoe kavuan pa ar kan naim. Baim a baim, tsi ti tsan nao em inu pio ko tsoe ka voan pa ar, tsoe dea ruene, kan de em. Dema kain an de, ar kora voeri koara. Tsa nao ke ti vi, tsoe saumoam voe, kean tsa siava em. Taim nan vapaka tsoe kora to tsiako sako raim nao pa sata vui. Taim na ti tsetsako ar peo ka nao ka vahots en. <hesitation> miati tsa tsoe nao ga dema ar vui, kan baim a baim nao ka vahots ma buar. Ean tsa tsetsiako voa nom veni, en pa kora tse pe tavuts upas em. Pa, taka vahots tsem nao pa tsi ti vui pa tsiako a tsi ar vati pio, kiu pio, inu pio, kano vots tsu naim u pio, kan nao ka vahots pio. Baim a baim, ean tsa baim, an goa tsa an kora pio ta kita te upas bauna. No na ven pean tsa pe sara vavasa taim. Sara vapapai bao kora. Te voa kora na veni. Ean tsa ti vui tsa nao ka tsoetsoe kean ne pean. Nao voso kan de voso mo ta tsura tate mamadono kora, tate vahots ati. Tsa tetenom nao, ka tsoe sako raim. Mia ti vui tsa nom ka tsetsako na tsi ar vati pio rabus, kan nao ka vai rabus em. Ean tsa tate vahots ta tena. Vets enana tsi tivui, ma ar voaveri kora. Taim nan nao ka op a ar vati no tsetsiako na, vahots tsem nao pio. Ge nao ka muts ma koup, kan vahots em pio. Mio taim tsuk noma ka op avoan a ar pean ka vahots, va piu ne er pean. Tete nom nao Ka vahots sako raim, taim no tsiako tsi ar vati pio kan vahots sako raim. Tate vavahots tsa tena. Vets i-vets ina nom ar tevui. tsetsiako noma vahots nora nu ambuar, ka nao asa ar vati ninu pio, tse se pano pean. Ean tsa vets enana nom a ma ar vori tsetsakona, taim no tsoe nakaram, ram buso, kabura ge, kam naim, mamam baim. Tate mamadono kora. A mamadono tsa te voa na kora na veni, tsam bana vavavem bau. Taim nan kes baim, tsumo pam ta sahata. Noga tsi ge ta saro pas i voa kora nom, tsen baim. Maski pa tsuror tiva ti vui ovema voan pa tsiako a kiu pio, kan naim. Baim mi baim. Tete voa kora bon veni. Tete nom nao, ko onoto patsan iso kas abuar. Tsan tete nom. Tena o taim tsan vamanoto. tena o taiam tsan vavahots. Vahots pe ti vui. Ko vahots ma pean. Kan vahots em pe ti vui. tsan tete nom, tena o taim tsan vamanoto, tena o taim tsan vavahots. Vahots pe ti vui, ko vahots ene ma pean, kan vahots em pe ti vui, nano korai na veni. Tero kora na pean. tsa tenom nao, va verevere nom nao ti vui tsoe, 'nare, nare kan tsiako tsi kiu pene.' an tsoe, 'to reats'. Ma tsoe voa veni, tsuba em nats, nasua na kare nare. Ka tsiako voso ma a kiu pean. Kiu ean, ean pa to tavuts mama dono paim. Patsan teme rova kora nom a kita ta ar tsa vavagus na voan. Kita ma ar tsa totopo na voano, to ean to terov nom pa kiu rova kora vahots a tsi ti vui, oyia rova kora. Ma kain ar buar veri rova kora tsan, voa, tava rova kora.